باش نظف لفور بيانسور لازمني نفرغ لي في وسط لفور نحي هذاك ل <hesitation> الطبق و الكل يتغسل <hesitation> نشوف الأركان نتاع لفور نظفهم نحي لغبره لي فيهم باش ما نفسدوش <hesitation> من غير تفلعيضه من غير منبدا نحل فيه و الكل جست هكايا نظفو من داخل نخرج من بره زاده نظفو من برا و هك هو